Oyi bɛ wa woro ,bun ma nɛ a o bɛ vinh, bun ma nɛ ao yi ho tian ma zunh. Mu ɲama nɛ a ba ni ɛh famu'oh. oyi bɛ wa woro to ba nii ɛh famu'o.